ما أدري، بس يعني أنا أمشي كثير، ليش؟ لأن لأن حتى في المستشفى أمشي أروح هنا وأروح هنا، وحتى بالبيت ما حسبتها من جبل ترى صعب، ما أدري يعني كيف يحسبونها؟ <laughs> إيش هذي كل مربع وحدة? كثير كثير، يعني الآف الآف في اليوم ما أقدر أحسبها في اليوم أو في الأسبوع بصراحة، ما أعرف.